E hakkille an, kulle kese moƴƴinteeɗe, eɗe njaafinana nguurndan ɓiɓɓe aadam en. Sabi huunde fuu moƴƴinaande, wonko woni sabaabu muuɗun <hesitation> walla won ko faandoraa. A tawan won ko ñakii e ley nguurndan yimɓe tan <hesitation> so ɓe moƴƴina ɗun.